<hesitation> Igga mi finilawa, mi ummolo daga ɗee ngol, ngam taa finilawi kam, a ɓuray heɓtuki njamu ma, a heɓay taskana yahugo kuugal, a heɓay nasta babal kuugal ma e binndi, a heɓay taa nasti kuugal ma e binndi a yahilawi bo a heɓay garti lawa ta warti lawi bo a heeɓay ɗa no looɗa siwtoɗa.